Fomba fandrahoagna akoho: atao mokony menaka, dia atao aminjay eo i akoho igny. Izy ilay f- maimaigny, atao aminjay tongolo, sakay tany, ny tomaty BANGA vita amin-dreo, atao aminjay rano. Dia izy ko efa mandevy amin'igny ataovagna sira, ataovagna jumbo, dia masaka.